Fampakaram-bady tonga lafatra amiko a, tsy hoe fety be fa fety na dia tsotsotra ary fa ts- arahan-trosa rehefa vita ilay fampakaram-bady. Ary ihany koa milamina rehefa vita ilay fampakaram-bady izany hoe eken'ny fianakavina roa tonta a. Mifankatia tokoa ireo mpivady fa tsy noterana.